Ekisongorezo kusingora kurungi kisigikkira e'kisongoreezo kiika ki, kandi naaiwe anyakichikosesa no'chikoseesa mulingo ki. Baitu, tuyina ebisongolezo ebaitu ebyo'buli kiro ebiiri omumaaka gaitu agahansi muuno, agaitu agabulikiiro agakutandikirwaho. No' we sanga wegenda wateema, tubweeta, enchuuya rundi obusoiregana. Hati ebyo byo, omara kitema, chitakomere, ekisongolezo ne'kisobora kusingora kurungi. Nabweki, obulichitema, no'teema obuntu bwaawe obulikumara, okusobora kubukwata omungaro bukakora kyolikwenda. Kumara kubuteema, obusiiba kurungi ne'bigoogo, rundi akaguha, Hati, aho ottandiika kusingoora. Kandi, Naiwe, kurora kyakusingorera kurungi eziigati yaawe obundi enju yaawe ekaseemera, oyina omulingo gwo kichikwatamu okakibyamu kurungi hansi kandi no'kosesa na'amaani agatali maingi muuno kandi na'gataali matiito munno kurora ngu oburoofu bwoona bwarugaho, ekikaru nambire olimukusemeza orbundi omukusingora kyasiigara kili kiyonjo.